شوف أول شي بترتب ملابسك و بتطويها كلها بشكل مضغوط وبتحط الاشياء الثقيلة في الجاع تحت، تاني شي بتستخدم أكياس الفراغ هذي عشان تسحب الهوا من الملابس عشان توفر مساحة طبعًا، وثاني شي بتحط الأشياء الصغيرة في حقائب صغيرة داخل الشنطة عشان ما تروح لا يمين و لا شمال، بتستغل كل المساحات الفاظية الموجودة في الشنطة بتحط فيها جوارب أحذية كدة.